الطعام ديالي المفضل هما الخضروات ويكونو على شكل سلطة أو أكيد كتختالف الإجابة ديالي على حساب الوقت فالسنة إلى كان متلا الحال بارد فكتعجبني الماكلة تكون سخونة أو إلى كان الحال سخون كتعجبني الماكلة لي كتكون باردة شوية أو منعشة